Ammbalaas, ɗum woni mobelaaji jawɗi nawooji ɓe cellaani, nafata ko hoccude gañiiɗo walla mo sellaani muusaaɗo yawna, dogna nawa ɗum suudu safrirdu.